ऑक्टोपस समुन्द्र में रहे वाला जीव हवे। जेकर कुछ विशेषता हवे। ओकर पास लचीले हाथ होथे। ऑक्टोपस के पास टो दिल होथे। ऑक्टोपस के पास टो दिमाग होथे। ओकर खून के रंग नीला होथे।